والله ما اعرف يعني واحد اذا يريد مشكلة عالمية مشكلة المشاكل العالمية صايرة هوايه بس علاكثر الحروب يعني الحروب انه واحد يكدر يتخلص من عدها مو هيجي يظلون كل فترة واحد يفوت بحرب او مشكلة الفقر يعني يا اما الحروب يا اما الفقر اكثر شي هاي اكثر شي احسهم يعني ديادوه للانسان للحضيض عرفتو